Ny momba ny jiro fatao amin'ny pôsy zany na torche izy karazana fitaovana hely indesina amin'ny tanana hafaka hitsiloavana lalana izy koa fa tônjy andro maizana, na koa hoe an-trano sendra jiro maty.